Izy koa nigadrana ambony be zah amin'ny toerana ambony de ambony, ny fomba hiantsoko vonjy arakarakanle zavamisy akeo ze mety anehoagna endriky hoe misy olo ambony any igny no ataoko asa ohatra hoe ah misy tapatapadraha akeo atopy ambany mba ahitan'ologno zah na mihaikaiky mafy be koa izy koa ohatra hoe antegna <hesitation> magnagna feo ambony zany.